راینوسورس چې په پښتو کې ورته کم خاص لغات نسته، یو له ډيرو قوي حیواناتو څخه دی. دا حیوان په سر کي یو ښکر لري چې د هغه په واسطه د خپل ځان دفاع. دا حیوان ډیر قوي او زورور دی. حتا کولای سي چې یو زمری هم د خپل ښکر په واسطه و بیروي او یا یې هم زخمي یا یې مړ کړي. دا ښکر د دې حیوان دفاعي سیسټم او د ښکار کولو آله ده.